पूरा हफ्ता में कम्यूट करवे में मैं दस घंटा लगातू। सोमवार कु दो घंटा लागतुन कम्यूट करवे में फिर मंगलवार कु दो घंटा लागतुन कम्यूट करवे में। फिर बुधवार कु दो घंटा लागतुन कम्यूट करवे में, ब्रहस्पतिवार कु दो घंटा लागतुन कम्यूट करवे में, शुक्रवार कु दो घंटा लागतुन कम्यूट करवे में, शनिवार कु एकु घंटा नये शून्य घंटा लागतु कम्यूट करवे में। रविवार कु शून्य घंटा लागतु कम्यूट करवे में ऐसे करके पूरा हफ्ते में जो है दस घंटा लग जातें कम्यूट करवे में।